Tsy haiko edy mô ko tegna dikany e, aminahy izy io karaha zesta fô ny haiko fô satria tsisy raha manjary atao any agnatiny, ataovana lakle izy tsy manjary, agnataovana stylo izy tsy manjary, donc zaigny efa bikabikany foagna.